Eh inze ndayanza mupira khuwaya shichira mupira kulombaa vandu vanyola tsisendi, unyola vandu valitsaa khurula khumpira. veeka vindu vinyishi khurula khumpira. Sasa nuuvere niwikhale avundu nuuhulile mpira kuli avundu chenda kalaha utsi uhenzekhu mupira umanye kuvolaandi <hesitation> vandu vanyikhi vanyola tsisendi khurula khumupirukhu <hesitation> khali maliviriaka nuuvere nuukalondi. unyolaa khandi kana mang'ondo. Khu vinduivi vyosi ni vichimirane vivili ndio uhule avundu vandu vakholaa vinduevo, tsia kalaha wiisunde himbi khuvo, ulole vakholaa shina, ulanyoolakhu vucheri unyole mang'ondo, uunyolekhu khuli luunyala khuvira. khu vindu vyenevo. Naa nuunu vuyangu vulahi kapisa, isunde khali imbelieyo apana khulondatsa kwa vana voonyene tawe. tsia paka imbelieyo chiiyo chikholaa chireena chinyala khuyanzitsa, ni vuli vunyali khali vuunyala khwinjilamu ukholekhu niiva unyala khuva nuushiri na tsingulu. Na nuunyoli shuuli na tsingulu sana tawe. bas lekhela vandu va tsingulu vakhole vene vindu vyavo, vene vamanye khuli vanyala khuchenda navyo. Lakini nuumanyi unyalaa tawe, lekhana navyo vive. uulondekhuvindu vyunyalaaivi. Lakini mupira. nuuli nende vuyangu. mupira nee shindu shya ndolaa vandu vanyishi valitsaamu. Vakhaavamu shyavalia. vanyolamu varungilamu vana vavo unyala khali khunyola vayumbakhamu tsinzu tsikhatu tsitukhile khuvaa tsinzu tsya nuuhenzakhu inzu uvola kweli iyi niinzu. na mundu naakhuvola yuumbakha khurula khumpira, unyala khumanya ta. Niikhali toto nuuhenza unyola munduuyu. yavayatsa mpira khurula mu lwana lwelwe. khurula yiivulwa, paka lwa yaakhasakhuka ikasi yindi yakholakhu ta. Unyola toto mupirauku nakwo kwamuumbakhira inzuiyi, kwamukhora ikasi itushire, khali nakhuvora ndi <hesitation> ndumbakha inzuiyi <hesitation> mmupira ulahingana. Na shikari ni mupira tawe, mang'ondo kaanyolaamu neekachiranga naakhola vindu vyenevo. Naa shiri ni inzu yonyene ta, munduuyu alakula milimi. alakula mitoka. akule vindu, khali nuuhenzakhu vindi khandi mwene unyole waakhava niitama navyo, uvole aah itama yaakhanjimira lekha nzi khaliinze kholekhu. Na nuukhali nende shipawa shyenesho. shiikhulata ulanyala ta. khola vinduevo khulondokhana khu miaka chyochyo. Ukhalinda niwaakhasakhula khuuvole weenyaa ukhole tawe. Henza miaka, uumanye miaka chitushire khukhola shinduishi ukhole ndi ukhole nashyo. Na nuumanyi unyala tawe. lekhela vandu va khunyala <noise> lekhela vandu va khunyala. iwe nuukhanyala isundeinyuma uvavoree aah nzekitsikhu vindu vindi viinze nyalakhola. vinyala khuva nende mmbuyangu unyala khuva nuuli navyo. apana khuisundatsa mmbindu manya vyenevo vyukhanyala tawe, isunde mmbindu vyuunyala, khulondokhana khu myaka chyochyo, khulondokhana khu tsingulu tsiotsio, na nivakhakhutukhitsa iweneyo niiwe ukhafuana mundu musilo ta. Vukula tsisendi tsienetso ni wakhanyola nuurumikhila. ukulekhu vindu vilolerekhe. Ukhafuana khuli manya mundu musilo noo utsi urange khung'wa malwa ung'wi inzaka. uu shikira waakhanyola sendi utsia ihale tawe. Ulanyola ulekhi vinduivi khali luuvere weenderee khutsia hambeliaho, unyole sasa mang'ondoaka noho mupirauku kwakhakhua likhutsa vwangu liuverenuukhatarachie ta, noomba liuvere nuukhapangirwe kenyaa unyore shindu shyenesho mmaisha mwomo. Sasa iwe nuuhenza kalaha, khola shindu khulondokhana khuli lwa vandu vakholanga. vanduava vakholaa vindu. vanyoli khali mang'ondo kavo shivaatsaa muupa vatsi khutanda. viimanye iweneyo vo neevali na tsisendi veenyene <hesitation> ah. khola tsa shindu khuli voosho vakholanga uumanye utushire khola shindyuishi <hesitation> na nuutushire shina shya kenyaa ukhonye khandi vandu. Nuurulaiweneyo. khonya voosho, toto vanduava vatushire vakhonye khali naakhali mundu atukhile ta, mukhonye shichira avetsa naali khuushita. Niiwe lu woosho yakhulola nuuli na vuyangu yakhuvola. ndolaa shinduishi unyala khola vulahi hamba khutsi khuchendeiyi, ma waatsia waafaula. Khu niuwe vwana shina uvule khonyakhu woosho, anyala khuva yeenya vukhonyi khurulana khwive. Khonya woosho na woosho alakhukhonya mmatsia hambeliaho, shichira shinduishi ni shindu shila shya nyasaye yavola shya kenyaa wiikhonyekhelemu. Naye khandi yiikhonyekhelekhumu. Apana avetsa ye wonyene ta. Na niva alolaa ni vutinyu shuuvukula shyavukula mang'ondo kaanyolaa yako shuchira ye alolaa iwe unyala khola ikasi yeneyo tawe, vas avole iwe nyala khuhandika khali hango hanjeaha ukhorekhu vufafi kidogo, vatushire one two. alafu iwe mwene ukhole ndi umanye munyoo muusavaiva. Niikhali shikali ati akhuhe mang'ondo khandi iwe utsi woonone winjire mmalwa. mmbindu vikhenyekhananga. mmihadarati <hesitation> mutamanu <hesitation> ah. Iwe kholatsa katushire, hango ha munduoyo mukhore ikasi khuli lwa kenyekhananga, khuumanye munduuyu avolandi. Na niyaakhakhuha ikasi niwe khandi noo shiparuaesho, ukhashionona ta. chimira kalaha, umanye munduyu ambere shiparua shyeshye. hango hehe shichira mwene yaarula yatsia khava niiwe waitsa khava. Khuwaarulayo waitsa waakhava, wanyola. Naye lwa yanyolayo akhuhetsekhu shiti khuvirira khu ikasi yiiwe umukhonyekherakhueyo.